Pour ma xam seen at yi de du yomb, ku ñu wax el hadji demba <noise> kooku suma <noise> xarit la daf ma dee yónnee sax xaalis. Alkaly <noise> dëkk <noise> bi boo ñëwee ba kounta am na dëkk bu nekkee nii, waa dem na sax <noise> ba galle bi foofu <noise> suma kër ñëw na tam, kooku war na am fifty years juróom fukki at, kële war na am juróom fukki at. <hesitation> am na koo xam ne tamit ñu ngi ko wax seydi sarré kooku mu ngi dakar suma xarit la, kooku tamit daf daf may. Am naa tamit xarit bu ñu wax youssoupha dakar. am naa fi tamit si dëkk bi xarit boo xam ne umpantewuñ ci dara muy oustaz guèye <noise> suñu kër yi ñoo jàkkaarloo, umpantewuñ ci dara, dëgg-dëgg moom kooku daf di ko sant <noise> oustaz guèye maa ngi koy gërëm di ko sant suma waay la. <noise>